Sèè tii dònȧȧŋ yèwè, kòò niŋ nȧŋ yaȧ e nɛ̀ŋjeɛ̀ mìŋ manaŋ wèè sɔ̀ngɔ̀ ka niŋ nɔ̀ŋ jiiye jèè sùȧ wo Dayȧ woim wa nȧwèè nyȧȧŋ, e nɛ̀ŋje bi nàŋ yaȧ e ja yèè ke ɓɔ, nɛ̀ŋjè ɗì tìyèe lii tiŋ mìŋ manaŋ ka nɔŋ jiiye e jèè sùȧ wo Dayà woim wa nàwèè nyààŋ.